Ikki uch dona tuxumni idishda ko'pirtirib, ozgina duz va murch qo'shish kerak. Qovurilgan tovada oz miqdorda <hesitation> yog' qizdirib olib tuxum aralashmasini quyish kerak. Past olovda pishirib amletning chetlari qotganda uni yarimga buklab idishga tortish mumkin.